في احد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في اثناء موسم الهجرة لانهم كانوا يسافرون من ال- الجنوب الى الشمال ويوم ضاعت العائلة لان كان في غبار وضباب ومو جايفين عدل وبعدين تفرقوا بس بعدين تجمعوا في النهاية واكتشفوا ان اهما كانوا مضيعين الطريق لانهم كانوا يمشون وايد يعني عالي بعدين قرروا ان اهما يمشون مع بعض ووصلوا للمكان